Yo ndər a təkəra hali nda ya zəndə nə mənakəkur ku nji nda ea tsa atsa a tsa a ka da nda eo ngya kə iri ko kuma ku anguwa nda tə ea kwa ɗang tanyi ji nda zəndə ana hali mənakəu aku ngya nda eo ngya ka nji ya ea ngya tare ka nda ngama vanya ndə da ma a nda dəhə damuwa nda ya gwa kwa ma ya wur yi ga nar nyi anə damuwa nda ya gwa kwa nani ya ada tsa ya wa amana kwa au ka kətəya ɗa ya kəl cho bada a da tsa cha wa cho biya cho ki gwa a cho shili na a cho na ana ama ama ma ya yi bada a da cha wa a cho char ɗa a da tsa cha wa cho na səkar ɗa ama kər cho ki gwa a cho shili na a vanya də kuma hali ənakə nda yazəndə nyi ni nacha nga anya malakə da nda cho rika na a shawara mənakəu cho rika nga ɗa cho rika na a shawara mənakəu anə ənda ko ngya anə ənda ko ngya anə ənda ko ngya cho dəkar ɗa laku nda yo ngya ti a yo uya ənghəu Ma sə nda o dama ɗa aku ngya nda yo ngya aku dunəya nə wa ngama ngama ma ka uya ndə nda kwa nə nghə shawara mənakəu mənakə cha so əngə ea na mala nda cho da nga ɗa tanyi cho shili na anə ənda ko ngya anə ənda ko ngya anə ənda ko ngya anə ənda ko ngya so naya hali mala nda a burge ɗa tə cha aku sə nda cho məra vanya ndə da kuma vanya zər ɗa da ea ngya na cha nda a da naya nga yh nyi pa a ma hali nyi tanya burge ɗa ngama ən da ya lari ənda cho ma i ku pama nji kəl ko lari njo rika fal nyi əngə tanyi tanyi cha burge ɗa ya nda zhiya nyi ka zərɗa eo gya ngama mya hali ənakə da ya la a ku cha nacha ko tlər chochi njo məra kəl ka la a nyi hi nda gavi ka la a nyi ndani song ko pəshir ladi ko ja fiya tləra ka njo məra ma a ka la a nyi wa kəl nda macha a da yiying a cha yiying wa ko kuma vanya ma i nga hənda nyi nacha nga huɗəkər mbwa da a da ko la a nyi ə wa ngə la a kuma chul hali nyi nda tə cha nə nda a burge ɗa har a nda gwa atə ya ngatə nyi shili dzə ɗa cha shili ɗa ləhə na ya yo rika nə nyi shawara təkəra ə nda ya lari a cho gane wa, Ya nar ko nakə fa zər ma a kwa nə nyi cha shawara nə ndəradəgaləu acha vanya sə da ka lari nda yo məra a da tsa atsa a wa ko nar ɗa ama ngyar sə ngəng ngəng nga so ngya mənakə ənakə cha vanya ndə da kuma nda ya zəndə nyi hali yi mənakə a na a kər ko laro bada a cha uya sə duru wa cho rika vala a yo chochu na sə nda hyella nə nyi cho həbiya cho bada ənda n ma nja vala dzə ni nja mərtə nda kaza ni nja mərtə da kaza ni ko kuma cho bada tanyi nacha nda ha bada vala na aku chochu ko lari njo yi ər lər ni aku vi hyelləu to wi zər nə ya na ənda ma y rika həya nyi ana damuwa ɗa cho valal na ɗang sə inda cha ɓtlətə yo chochu ngama inda ya la a na lya ya ma a mərtə cha baiko nə usaku hyell ku rayuwa kənda na mala nyi kai tə mətləu ya ku mətlə kər nda nda ɓatlətə ea vanya sə nda ea fiya hyo chochu nda duguləkəu lya kwa lari anə sə nda mərti hyel kuma kwa ji daɗi chul nji wi ngəng nga, Ngama mya hyell do i məna ngya banza banza wa hyell cho i məna ngya mənakəu ku pama kərnəmənəu so nacha nga gwa ati ɗang nji nda ko lari kwa i ngya mənakə na nji ɗang nji nda o vala nji nda nda la a butəbutəu wi nə yo pə na ko vanya zər da ma a macha lari wi butəbutə ka kəl ko lari cho hətə sə cho vala nghə ni ka ga ka vala kərnghə ni ɗang nji da kuma məno ngati bada wi ma njo gwa zoa inə nanə sakana ko lari nji hyella albarkace da ana sər chi ma a pampam ngə cha mən nə gani ko lari ndo həti zər sə nda ku cha nda nji nda da la a wi ənghəu kas təutə tə nda nda ndo nə da sə nda ndo na ana ma hya gwa zoa ni ma fwaka ɗa hya shi ɓəlandə ea səkə ea a da ndo gwa a vanya zhar nya nya cha wa ama nanda ndo vala nji tanyi nga ka ga nda tabbatar ya kowa gwa tə zoa ga uya sər hətə hanyi kowa gwa tə zoa ga uya sə nda kwa vala nyi aku lalura nda ndəo gwa kwa kowa gwa tə oa ga uya sə nda kwa vala nyi bada ana ngulusha a inə biyaman na ngama ngulisha a kwa gwa a nda sə nda kwa vala da so ɗang nji nda Ko vala chul wi inga kuma əngə ngə hyello i kuma məna ngya so ɗang tanyi ku anguwa kəea ku mələm kəea nji nda kwa vala ana sər chi alenya nji ma a vanya malakə da da ya zəndi haru nda ɗaka shili təkənda nyi ka nji inda təuta nacha ngə məno a kasassu nacha ga njo shili uya vanya sə nda njo vala nda ni ka ko ka uhi ka kwaba ga da uya nda ɗəlbiya bada zər sə da ndo ɗari kwa vala nda o dza nda ma nda uya ma a ndə nda vala nda na uhi tsəu ndo uya kwa vala nda nda ndo uya sərsum gyaka nya nda wi ka kasassu kəmən inga ɗang ngulisha a kəmən nda ku ta mələməu ka iring aba vuya nga ndo hətə sə ndo nən nda ka vala kərnənda so əngə ngə hyello i kuma məno gya ana hali mənakəu əngwa cha da ɗa nakə ndə dama ko ngya na hali ɗimi wa ngama hali ɗimi a da cha mai kyau wa ngama a ho mərtə nghə sə ənakəu aku ngya nghə wa kəl nda hali ənakə ngo mərtə nghə sə mənakəu aku ngya da ko ngya so nacha nga nji inda y lari kwa vala ka ku anguwa kəea, Ka ku ta mələm wi ngə ya pə nga ɗang tanyi eo uya vala tsa nda huɗəkər sə nda eo gƴdi nacha ngə hyell na kərnyi cha tsakətə da sər chi nda dede na ndo uya ndo vala nji butəbutə ni ndə nda kuma cha la a tsa atsa a tanyi wani ngani a cho zəndə ənda cho ngyo pama nji wa ngama mya pampam nə hyella ɓatlə ənəu wi nda hyella ɓatlətə mən ngə cha fəu mən jigadəma pampaməu anya ndəu kwa zəndə cha nda cho ndəro pama nji vanya ndəu a cho zəndə ənda cho ndəro pama nji wa to ko nji inə hyella ɓatlətə da ka njir nə nyi hawar nə nji ga mənakə tanyi cha ngama mya jigadəma nga ndo shili təɗəhimi anə mənəu ndo par ngha nə ənda ko ngyo dunəya ndo par ngha anə ənda ko ma io pama ji ndo dəkar ngha anə ənda ko kina ngyo pama nji ndo par anə ənda ko kina ɓwanya ku pama nji ngama vanya ndə macho ɓwanya cho ɗəm hə i kwa wa, Ənda cho ndər wa ama vanya ndə kuma kwa zəndə ha ma hya ɗa ko masamman ana wi ndəradəgal da ku anguwa kəhi cho rika pare hi ka sə inda a ɗa haaɗa ko la a mənakə ndani nə hi ku anguwa nda vanya ndə nani ko cho zəndə ma a mə massamman wi jirawawa a ko cho zəndə a cho pə wa ama ma ka la a ndə kwa rika par nyi sə nə ngulisha a aku sə indo ɗaka ɗa ka ənda njo ngyar dunəya anə ənda ko kina ngya anə ənda ko kina ngya nacha nga ndə ənakə nda so naya nda ya uya kaɗang ga aku sə da lari ku hali ji nda ea kə iri hyell cha vala mə